<noise> Mi wo'inai kala feggere nde mi waɗi pat gam mi wonnya suno-am, mi heɓa syo ɗungo. Mi naftirai e ilmu e andal am dow jaango gam mi fottidina ɓillaaji e kuuɗeji am.